A tah eo to gang no, a- a ice block. Suk a tayiah, eo to a voen inia ve to gunah non. A voen iniah a wan kina akuk a ma meh gang karan a voen inia to peah non. Eo pa iu no o ken tah va'ih suk a tayiah ito gunah vador pet non. Ito ha'ra nung pet rebuer ito miks akuk rebuer pa codiol ge a tayiah ki pah vabet buer ki vatovuh kipa kikis. Kear gang va isi akuk ror yiah. Pi a voen inia to gunah non. E seke sue be to voen a te va'ih to te non koman a tin ito voen na peah pet non. A voen ina te ve to gunah non pi a tah ir miks pet rebuer to voen na gunah pet enon. Kipah isi pet enon pah nung, mea gang.